Lesdi Malesiya e ɗo mari ñamindaaji feere feere, e ɓe ɗo mari kittolleeji bananasile mak, carquois, tew, e hainanis, e hainanis, maaroori gertogal, e ɓe kutinira e maaroori, e nuuduus, e kaɗɗe, e jonnga defuuji maɓɓe.